Este begadesierkaꞌkaꞌ chirixtey bues <hesitation> der kagayb, chixter wrtaronz keguet, chiritoguet lachtzow, chil este chinanarutaꞌa chini xterixteg desir katap chicheꞌe guexobaꞌ guetni guetob. chinanarut dechirigsas del ka gayꞌ diixetel xtaꞌa xkaxopꞌ